Oih, andkõq andis! Ma olõ tiiq istmõ pääl istnuq. <hesitation> Kas tahati ärq vaihtaq? <hesitation> Sobis teile nii, nigu om? Et ku tahati, sis võiti tullaq uma kotusõ pääle.